Sikuyane yo vyalwa, naenda ni boiwe, nifurahi na vanduu vanu, majirani, vandu va mbalimbali, nanili nanili keki, turie namajirani, na vanduu, tufurahi.